Ma mõtlõ kõllatsõlõ ja mul tulõ miilde õkva suvi. Ma ei tiiäq, mille. või-ollaq suvi lihtsält tunnus nii helge, valgõ, kõllanõ. Ma ei tiiäq, tuu om nii illos.